කෘමීන් සන්නිවේදනය කරද්දී විශේෂයෙන්ම ෆෙරමෝන්ස් නිකුත් කරනවා කියලා තමයි මම අහල තියෙන්නෙ. එතකොට තමන්ගේ වර්ගේ අනිත් කෘමීන්ව හඳුනගන්නේ ඒකෙන් කියල <hesitation> මං අහල තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට අමතරව <hesitation> ඔවුන්ගේ ශරීර කොටස් තියෙනවා සමහර ඒවා ඒගොල්ලො ගඳ සුවඳ දැන ගන්න <hesitation> ආරක්ෂාව ගැන දැනගන්න <hesitation> ඒ වගේම රස දැන ගන්න පාවිච්චි කරන. උදාහරණයක් විදිහට කූඹියෙක් ගත්තොත් <noise> ඇන්ටනාව <noise> තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ශරීර <noise> කොටස කියල මං අහල තියෙන්නෙ.